Kua mbarandure jaenungavi, jare aikua vaera mbaenungako kua tembiuva, jare aikuaetei kïraiko oyeapova, nbaetɨ aendu kua tembiu jukurai jeeva, ani iru ñeepera oï, mbaetɨ aikua kiraïko oyeapova, jare mbae tembiuko kuava